फलफुलक नांउमा सब्से सुरुमा याम्, एलिचि, म्यावा, क्यारा <hesitation> स्याउ, सम्त्वारा, नसपति, रुनि, गगला, जामुन्, गुलजामु, यौंरा, बडहर हसे बैरि, फर्सा, हसे याको मुसनेडी एतुरे ।